क्वे भी खराब अलमरि चि, गंदी व्हयीं, उथल्यीं पुथल्यीं चि त सबसे पलि आपन क्या कन, ज्वो भी तीं अलमरि मां सामान चि ते पूरा सामान ते भेर निकल्लं, एक जगा मूं रौखण। अगर सी कपड़ा छिन, तूंते अच्छा तरिका से फोल्ड करी ते एक जगा मूं रौख द्योण। अगर तेमा कुछ रद्दी चि त तेते कबाड़ी वला ते निकाल द्यवा। तेमा अगर जरूरी किताब छिन, त तूं किताबूं ते एक अलग से जगा बणावा अलमर्या भितर। तेका बाद ज्वो कपड़ा आपन तह मारिन, तूंते वापस अच्छा से सलीका से आप अलमरि मां रौख द्यवा। और ज्वो किताब भी छिन तूंते अच्छा से एक जगा मूं रौख द्यवा। अलमरि अच्छी लगण बैठ जलि।